<hesitation> yi'a me se mi vɛwa bio ma ciza an ɲure ɲu so mɛya we di fa un si zerema ɲu vɛwa bio ma ciza a be vɛwa bio we ɛnɛni nu ciza yan we ɛnɛni nu mu'a benɛ mu bɛ a mu mi namara kuwa mu mi namara wa'a o bɛ mare